إذا بثبت عمري بثبته عند الثلاثة وعشرين، أجمل سن في حياة الإنسان، صحة وشباب جمال، وقت ، ورفاهية، ما تشيل هم شي، ولا عندك مسؤوليات، أحلى وقت -وقت العشرين وأولها كمان.